والله، أجدم هواياتي كانت كرة القدم. كنت ألعب أنا وعيال حارتنا في الحارة، نلعب الكرة وكذا. وكنا نجمع العيال من ال-من الشوارع اللي <noise> جنبنا، وفرج ودوري <noise> وهكذا. وكنا نلعب كلنا مع بعض، كانت أيام والله ما تنسى. كنا نلعب وحبيت ألعب كرة القدم، دايما كنت ألعبها، وكنا نجري ونركض، وأيام، أيام.